Uun xa'a nivada iin uniko ndaka yaivijan mane ndaje ujun kako xhenia ndako lado ka'a kajo iin tuu unia iyi lomana kanjona uu oni ni konate, he tako njini kinija njami ndaji kuna'a nuu tixhi ndavai kikanjó uun kanjo ndavi kanji kojaiyo iin kaji yo uxiko kuia njaiyo oko xaón oni kuiya njun uxiko kun uxiko kuu kuia ujun oko xaon kuia iin yo nka te iyoé oko uxi kui oko uxi uu kuia taka kaxhi kau kui'a ha kuiya ndateja amani ndaji.